<noise> Intenen ki inten kinwa'lik ka' xi'paaloo' jach k'ab'et ka' xi'ikoo' ukänoo' umasil la'ayti' u- uk'atoo' ukänoo' tiloo' ti Universidad, te'lo' yan yan tulakal a' b'a'ax la'ayti'oo' ka' ukänoo' ti xok, yan tulakal b'a'ax tan tan tak te'lo' Santa Elena te'lo' yan, yan ixch'upaal yan winik xan tan uxokikoo' tulakal b'a'ax u la'ayti' uk'atoo' y si ma' uk'atoo' ma' kub'eloo', pero intenej kin'alik que jach ma'lo', ka' la'ayti'oo' ukänoo' tulakal b'a'ax k'ab'et o ti'ij samal kab'ej kujok'oloo' ti- ti xok la'ayti'oo' uyojeloo' tulakal b'a'ax, la'ayti'oo' kukänikoo' kupataloo' u- u- umeyajoo' tu'uxakej je'tu'uxakej patal umeyajoo' kuna kunaaltikoo' utak'in te'lo', b'aylo' ma' patal upät'ikoo' b'ajoo' tulakal a' k'in yan tak'inoo' ti'ij y si ma'-ma' kukänikoo' mixb'a'al tu'ux kub'el u- unaaltoo' tak'in ma'-ma' patal, ma'-ma' u- uyojeloo' mixb'a'al.